Köö ere lún jnⱥ xé’n lⱥ kié je lⱥ ngyy júu ejuⱥ’ jmí’ re lɇ ela re lí juó’ ere jmⱥⱥ dxǿ mý guíi kiáa o re jé’ná jmí’ gá lɇ lajy emy ngína re juⱥⱥ ra jö kö <hesitation> kö júu erelǿ ra jú jmíi jná lyna relí juó’ re jmⱥⱥ <noise> ejö kia’ jubii kiee’ juiira köö erelí juó’ ere jé’n lajy ejö ela relí juó’ ere dxǿ ga mý guíi kiaa lyna ‘ñⱥⱥ köö ekiaa ‘ñⱥⱥ bá eki lún la relí juó’ ere ngin kié’ juiira e jú jé’n lajy e ja yy o lajy ‘nⱥⱥ lajyn my dsokiǿ’ ere jmⱥⱥ <noise> mý guíi kiaa kö’ kíla’ ba lɇ mý guíi lⱥ bii yⱥ xá xi la kiee’ my dsokiǿ’ jö lɇ na ‘ñaa jö kia’ juubii kiee’ juiira ere lí juó’ ere jé’n lajy sún e lɇ la’. Jö tu jia’ kö’ jiaa, ajia’ re kuɇ na ´ñaa xiru e ja ýy köö e ‘naa ere té’n jná kö’ e ‘naa ere té’n jná mý guíi la ajia’ ‘ná’ re kuɇ na ‘ñaa ajia’ ‘nⱥ’ re íi ajia’ ‘ná’ ere a ere jmⱥⱥ o ajia’ ‘ná’ ere núu kö’, ajia’ ‘ná’ ere lún kö’ kí jé jö jé juá’n re té’na kö’ kí jé jö jé juɇ’ re té’na kö’ ela’ relɇ lyna jná ela relí juó’ erelíi mý guíi kiaa o <noise> re jmⱥⱥ e dxǿ köö mý guíi kiaa kö’.